Kan khayyaroni fi balga leyi khidime, al barida amma mala shiya, walla balga khidimel ma badora amma mala katir, bakhtar khidimel mala katir haw ma ba rida finshan bel mala, beʼellama wa ba dis nafsi tirida akhtar yom ta hi kula tilgal shibal khidime dikel ana badaura finshan al mal da, bigdar bisawwi le yi shaqalil katirat wa bi dissal khidime kula.